E e buenu pues yʉji ye gente ye cumcuyjʉ pues e mayormente pues hʉy gustachʉcpa te ye genteis itʉ ca beisbol hasta yei ca juego de beisbol cuando hʉy chʉcsucpa ca gente yechpa taspa de gente ca ca campu deportivo porque ca beisbol hʉy mʉdʉsucpa te domingu domingu cap dia que mayormente hʉy escʉgechʉcsucpa para que hʉy mʉdʉsucpa ca beisbol y y pʉs ca beisbol de mas antes pues cuando yʉg este mʉdʉyʉŋmaŋʉ ca ni an tʉgay ca equipu de los tucanes cay temporadajʉ cay tiempujʉ verda cap wʉjʉ mʉdʉyshucʉ itʉ ca ni an tʉgay pero como pues verda pues yʉg algu dificil como para nada mas cay deporte como gente campesinu pues aveces cap pʉchsucpa itʉ verda y cuando mʉdʉyshucpaam itʉ pues ya Bajachʉcpa net itʉ cay rendimientu y por esu es que y y pitzaŋ cap ca gente tʉgay pues eya cap apu pʉn ajwʉ hʉy chacʉ te tumʉ jate hʉy nʉcsucʉ ca equipo y ca equipo pues cay tiempu cap mʉdʉypa y ca gente piy gustachʉcpa itʉ tiʉ modo ca equipo de tucanes pero pues <hesitation> quienes hʉy mechʉ hʉy ladu y y ca equipu pues jay funcionachʉquiam e minquetʉ eyab equipo con con ney capʉ nʉji jeeŋ pero pues wa jay como que jay bien funcionachʉqui wat este jay mʉdʉyshuqiam como cuando antes antes verda pues cap ca gente ca eyajʉpʉ minpa itʉ minpa ca lazaru hasta juchitan jeŋ juchitaŋ tʉgay mʉdʉyʉ porque wʉjʉ mʉdʉyshucpa itʉ pero pues yei cap como puru unetʉgay am pues cap yagui como que way mero hʉy amʉtijaam pero pues beisbol cap equipu verda que ye gentes pit hʉy gustachʉcpa hʉy ammʉ Y ca futbol ca futbol pues cap yagui casi way tzʉcʉ cuenta cap yeg te jalʉŋ tʉg nʉcspa hʉy nʉcsajpa cay balon yeg mʉdʉyshucʉnajpa practicachʉcsucpa pero pues ca futbol yagui casi way way ammʉ way gustachʉcsucʉ y poco verda ca basquetbol eya te mansebu tʉgas hʉy hʉy nʉcsajpa cay balon campu deportivo pero pues wa way gustachʉcsucʉ ca gentes cay wa way chʉcʉ cuenta y este y por esu es que como que ca nama futbol hasta tejiŋsta nʉmas cap jay yaguis jay pʉi cuenta pues cap claru que cap te mansebu tʉgays tep mʉdʉyshucʉnajpasta pero pues hasta cajin nʉmas pero ca y ca basquetbol pues poco gentes nete hʉy practicachʉcpa wat todo pʉis cap hʉy gustachʉcʉ y en cuanto pues eyab deporte pues yʉji pues yamʉ otro otro deporte y eyab deporte porque pues tambien pues hʉy tʉjʉpa gente quey cʉnʉsechʉcpapʉ de deporte para que tzam aŋcʉtucjaypa ca mansebu tʉgay y y pues alomejor y Hʉy hʉy entiendechʉsucpa pit y y ca jovenes tʉgay cap hʉy ca mansebutʉgas cap hʉy tʉgʉyjaypa pero como pues yamʉ iwʉ hʉy tzamjaypa que pitzaŋ mansebu tʉgay tep este way musʉ otro mas mas deporte solamente ca futbol y basquetbol stam cap ushim pit mʉdʉjpa pero en cuento a ca beisbol pues ye cap casi nete desaperesechʉcpaam ya poco que mʉdʉyshucpa ca mansebu tʉga'is